نعتجد انه الواحد بيجدر يعيش حياة جيدة لو كان مكفول له فيها وسائل كويسة للراحة يعني كان مرتاح ماديا مرتاح نفسيا بيلاجي بيت كويس يعيش فيه بيلاجي <hesitation> حياة اجتماعية كويسة شريكة حياة او شريك حياة او اصدقاء او اهل <hesitation> ويكون معه فلوس كويسة يعرف يتحرك بيها في الحياة اعتقد هيكي.